מיין גרעדזשועישן פון הייסקול ארויס האט געמאכט זייער א גרויסע חילוק אין מיין לעבן, איך בין געגאנגען פון זיין א פלעין <hesitation> מיידל וואס גייט אין סקול צו, וואס האט נישט צופיל דאגות, און צו א מענטש וואס דארף אויסוואקסן און זיך זארגן פאר א באנטש זאכן. ס'געווען א גרויסע- ס'האט געמאכט א זייער גרויסע חילוק אין מיין לעבן